Ël furn a serv a për fe cözi la roba da mangé cuindi al a dë ventule e ün mutur chë a pusu l'aria cauda ëndrinta e cuindi cun l'aria cauda a fa cözi la roba da mangé